Dafa war a set de, fi nga koy sotti tamit na set de, bu dee ndox bi ngay def na set de, bu dee kudd tamit na set, pour boo buggee wér-gu-yaram daal danga boole ak set. Li ngay lekk na set, fi nga koy def na set, lekkeekaay bi ngay lekkee na set, bu dee kudd la, bu dee loxo, bu dee dangaa bugg wér-gu-yaram, loolu de <noise> xam naa ko. <noise> Bu dee lu ñuy togg tamit dafa war a <noise> ñor <noise> bu ñorut tamit baaxut. <noise>